Ngang nalo loo uwaka tutubama awa, te taneno, pabi owas ule peekangka tande malawai, tutuna nalo loo go, tandemalakolo, teketai tang mmeng ono onoi osinoke, wau naba loida neba nebas. Ono onoio teng, take kata kata poainang teng kenemalawai, kenemalala teng, polo wau abai, polo wauko meainoketa ai polo wau agolo teng, enang o, polo awa owanta, polo malepoi tang sikabanta, kosiino meai. Kosiino meloko teng, teke kosinauke peekaba gawama onoio, te tang naaga napunapu naba loida kosii aleleke, maka tang tee kosii nelakamas midamida amma onoio. Wela niinau take lepo meeke kata, agata enanbalawainang, enang take lepo kata poainang teng teketai sikabanda nambai malawai, nambai malakolo teng wemalakolo ninang anda ndoo onoi towai luu malama Ndoo go onoi lulumalakolo teng, napo enana malawai, pawango tolomalawai, pawango tolomalala ninalo pawangoi ono ono, pawango ono onokolo teng onoio te, pawango onoko aii, ono onoitokolo wemalakolo kau ko uwa uwakamalako, mule nuwainang teng, puwago momalakolo, pawagoita ndoo goo wemalakolo tang, lumalakolo tolomalala apalimalala nappo mulenala enang oh, wau gawe wainang teng wau malala asmalawai. Napo teke tai kelodanalo teka te tenia nau, tewanai mmeng nalo nawa siobasio wemalala uwakanabako gawa gawama onoi, teng ninau loida keloda nalo napo, tewa pawii owas tademalakolo, wemalakolo ono ono, take kata poainang, teng, mekolo, banes, ono onokolo, enang balawainang amamalop. aii olo wauwau angolo teketai wemalakolo napo Tolomalala pawango meai, pawangoi wemalawai noketai teng pawango no- no- onotokolo, ninang kosii ko, kosii loida nelakala gauko wemalawai. Teng teketai, kosii gauko wemalawainoketa tolomalakolo pawango ono onokolo niimpo tang waike pakupaku alastowai uwakago, tang tewo uwakago paku melimampo lepo, awa nalo loo nawa gawawai napo teketai ninala wakangawawai pabuko loida guwawai, tewo tewotona pakupaku alastoa. Eng teketai napo, pabuainang, napo tewa nai mmeng nalo nawa siobabai, okopo peekamas tewanai siobago. Siobago, siobago wela enang bulawai, wotu konuwainang uwamoai.